<noise> Fu ta'am kɔ'ɔm bɔna, kɔ'ɔm bɔna fu ma'a gee ka dikɛ fumiŋa delum nɛra. La ta'am bɔna bala dɛna wuu fu san dɛna nɛresaala, isege, nyaŋɛ tuna tunse'ere wan bo fu lagefɔ, tunse'ere ti fu wan nyaŋɛ dia di, tunse'ere ti fu wan nyaŋɛ da fuo yɛ, tunse'ere ti fu wan nyaŋɛ nyɛ ko'om sɔ, tunse'ere ti fu tara ga'aregɔ zi'an wan ga'arɛ gee kan yi nɛra yeti a suŋɛ fu ŋwana, gee kan yi nɛra yeti fum ka di ga'arɛ, ŋwana pa'alɛ ti fu boi la fu ma'a ka dikɛ fumiŋa delum la nɛra ti a bisera fu. Di ta'am bɔna bala mɛ.